<noise> Fizaragna samihafa hita aminah parasolo lay lamba lay manôhagna oran'andro igny na ilay manohagna <hesitation> taratry masoandro avy eo ilay vy mi-mitagna izy ary faragny tahogno itanagnao azy.